भ्याकुम क्लिनर घर भितर और आसपास सबघेन बढारन ताहिँ प्रयोग होन बारी आधुनिक बन्नी हए । जा भ्याकुम क्लिनर घर भितर और बाहिर जितए फिर जमिनमे भओ गन्दगी, धुधर लगायत और तमान फोहोरके अपन भितर तानके सफा करत हए । बिजुली वा बट्टासे चलनबारी जा मसिन बन्नीको काम करत हए । जामे एक मोटरकी मद्दतसे हावाकी प्रवाह सिर्जना होतहए । बेहे हावा सब धुधर और फोहोरके कणके नली और फिल्टरके मध्यमसे भ्याकुम क्लिनर अपने भितर तानके सब एकए ठिना जमा करलेत हए । फिर जा भ्याकुम क्लिनर भितर जमा भओ सब गन्दगीके बाहिर निकारके एक ठिना जमा करके फेंकदेत हएँ । भ्याकुम क्लिनर विशेष करके जहाँ बन्नीसे बढारन अगठो होतहए हुँना प्रयोग करके सहजमे सफा करदेत हए । जैसि: कार्पेट, पथालीको मकराजारा लगायत कोने कोनेघेनकी गन्दगी और धुधर बढारन ताहिँ जाको उपयोग बहुत होतहए ।